عدد النوافذ في منزلي تتراوح من خمسة إلى عشرين نافذة <hesitation> أو أكثر يعني، ويمكن عندما أنتقل إلى مكان آخر أو في منزلي الثاني تتراوح من عشرة إلى ثلاثين نافذة.